موږ په کورنۍ ټول ديارلس کسان وو. زه څلور خویندې او شپږ ورونه لرم. عمرونه مو له دیرشو تر پنخوس پورې رسېږي. زما خویندو او ورونو ودونه کړي دي او هر یو په خپل کور کې اباد دی. د ورونو او خویندو اولادونه مې د يو کال تر پنځه ويشت کالو په منځ کې دي. تر ټولو کوچنی مو یو کلن او تر ټولو غټ مو پنځوس کلن دی.